من رأيي ان انت تشوف اول حاجة انت عايز تشتغل ف ايه الظبط حابب ان انت تجرب حاجات كتير وبعدين تستقر على حاجة ولا حابب ان انت تكمل في المجال بتاعك وعموما بقى ابدأ نزل على ال- المواقع ودور في المواقع بتاعت الشغل وابدأ ظبط السي في بتاعك وقدم و- و ادخل بقى مقابلات شغل يعني ان شاء الله الموضوع ده يساعدك يعني